جو بريفار نكون موزيسيان مشهور خير, بارسكو هاكا تقد توصل للعاطفة تاع الناس تشوف هاكا تشوف هادوك عينيهم هاكا يبرييو و هما يسمعو فيك, سما تحس بلي راك توصللهم في اعمق بلاصة في قلبهم, سما جو بريفار بيان نكون موزيسيان مشهور